Sa të ruash misht mënd e vush te kripa e pranë e konxhelar, mënd e konxhelarsh te u freezer, mënd e vush sottovuoto, mënd bush shumë shurbise si këto sa të ndurisjën më shumë ja-javë e më shumë muaj o pranë janë tjerë vjershe më antikë çë ngë njoh.